Afidie bi so wɔ hɔ a bɛfrɛ no belɛnda. Belɛnda ne yɛ afidie a ɔboa yɛ ma yɛtim nyam nnoɔma bebree a yɛpɛ sɛ yɛnyam. Sɛ nnɛ wokɔ baabi ba ne adeɛ asa ne wopɛ sɛ woyɛ aduane ne aduane no a wɔɔyɛ no, nnoɔma bi wom te sɛ mako, gyeenee, galeke, akakaduro ne deɛ ɔkeka ho ne wopɛ sɛ wonyam a, sɛ saa afidie no wɔ hɔ a, noaa di sɛ, woatwitwa agum ne woasɔ wode ahyɛ kanea ayi no a ɔwɔ hɔ ne mu asɔ. Ɔbɛnyam aama wo seesei ara. Ɔnte sɛ kane no, agye sɛ wokɔfa ayowa ne ta. Wobɛtena hoo saaa. Wobɛnyam no mmaako mmaako. Ne nyinaa sɛe mmerɛ nti belɛnda deɛ, ɔboa pa ara. Ne afei so nyɛ nnoɔma bi te sɛ mako anaa gyeenee bi nko ara ne yɛde nyam. Bibibiaa a yɛnyam a ɔyɛ yie biaa no, yɛtim de belɛnda nyam ma no kɔ ntɛmntɛm. Dɔkono a bɛahono nyinaa yɛde yɛ. Bibibiaa wobɛtim mpo nnoɔma woahata ama no aho koraa no, belɛnda no mpo ketewa bi wom a wobɛsane atim de anyam saa nnoɔma a woahata ne nyinaa te sɛ mako a woahata ama no aho, gyeenee a woatwitwa ama no aho nyinaa wotim de nyam ma mo yɛ kama.